<hesitation> Karazana paty koa: vermicelle a, ravioli, da paty macaroni, da spaghetti, paty gasy regny akoa izay, da gne coquillette da fusilli.